كان اكو أميرة لقت خريطة غامضة ، هاي الخريطة الأمير ابوها كان كن خباها بمكان سري ، الأمير تمرض وبعدين مات ، الأميرة لقت الخريطة ، الخريطة بيها غموض والغاز لازم تفك الالغاز حتى تصل الكنز الي كن خبانو الامير ابو الأميرة ، طاقت تفك اللغز ووصلت للكنز.